ينجم الفن يكون عندو طريقة سلبية برشا على المجتمع ينجم يهبطهم فالمستوى ينجم يخلي فما معناه إنحلال وإنحطاط أخلاقي، ينجم يعلم الصغار برشا حاجات خايبة، يعلم المراهقين برشا حاجات خايبة، يوليو يتصرفو كيما يتصرف بالوا إذا كان أحنا مثلا بيش نقدمو الفنان يجاي يقدم لك كلام بذيء ولا حاجة فبيش يأثر في الصغار.